الطريقة الصحيحية والأسهل باش تغسل سنانك دير الشيتا ودير فوق منها هداك معجون الأسنان ديالك ومن بعد كتكب فوق منو شوية د الماء ودخل الشيتا في فمك وتحاول تدوز ديك الشيتة فوق السنان كاملين من الجهة الداخلية والخارجية وبشكل أفقي ودائري وعمودي، وهدي هي الطريقة الصحيحة، متخليهاش غير فواحد الاتجاه معين، وصافي من بعد كتشلل فمك بالماء وتحاول ما امكن متبلعش ديك المعجون د الأسنان.